keeke a yɛbɛyɛ no mprenpren yi yɛ gare keeke. Yɛreyɛ gare keeke a yebedzi nkan dze esikyire esi gya do na yehuhuw ber a yerunu mu kepem dɛ esikyire no bɛnan na n'enyi asesa. Esikyire no yɛ dɛm wie a yɛdze hɛn gare no bogu esikyire no mu na yenu mu kɛpem dɛ gare no bɛmemen esikyire no nyinaa. ͻba no dɛm wie a yebotum na yɛabobͻ hɛn gare keeke no dɛ mbrɛ yɛpɛ no pɛpɛɛpɛr.